روښانه نیلي رنګ د ارامۍ، ژور فکر او هوساينې نښه ده. زما ذهن کې د اوبو، آسمان او سوله ییزو لحظو تصورات راځي. د روښانه نیلي رنګ سره تړاو د سکون او فکري وضاحت په مانا دی.